Nako kaso mane kan kai kai pagoto kaso manege tikus manege lo kai pagoto manege termasuk ode mane lo kai pagoto kai mela dema mela.